сіз екі кесе подкастын тыңдап отырсыз
бұл подкаст өмірге адамдарға құбылыстарға деген көзқарасты кеңейтуге арналған
бастағанда не бастаймыз
ну давай бастай берейік хотя уже бәрін айтып қойған сияқтымыз
жоқ біз і айттық сол адамның өзгерісі туралы осы жөнінде сөйлесерміз мүмкін
негізі былай айтады ғой ол соншалықты шын да шығар енді мен өзімдегі өзгерістерден қазір есіме түсіріп бірінші амандасшы мхм мақұл
бәріңе сәлем барлығыңызға сәлем
бұл ғалымжан оразымбет біз екеуіміз і өмір туралы әңгімелесеміз өмірді қалай қабылдаймыз жас мөлшеріне байланысты иә
мхм мен жас мөлшеріне байланысты деп айтпақшы сенің жасың нешеде
отыз алтыда
отыз алтыда менің жасым отыз сегізде ну на всякий случай
а жақсы біліп жүрейін
өзгеріс болғанда менде соншалықты қанша былай серьезный өзгеріс екенін білмеймін менің ойымша серьезный өзгерістер мысал үшін діни көзқарас жағынан
кезінде иә студент кезімде атеист болғанмын мхм иә кәдімгідей атеист болып
енді қазір егер бұл нәрсе мына подкастты біреу тыңдайтын болса егер бұл запись шығып қалатын болса көп адам ренжитін шығар
хотя несіне ренжиді ол менің жеке мәселем ғой
ыыы айтқан ғана емес даже мен өй құдайың кім еді соншалық деп жаңағы прикол ұстап күлетінмін де мхм
кім екенін айтпай ақ қояйын жанымда тағы өзіме жақын адам болды екеуіміз де бірдей атеист болып жаңа прикол ұстап мә құдай ондай ғой иә құдай мындай ғой иә әшейін күлетінбіз кәдімгідей мхм
кейін дінге келдім да
почему почему то енді біреулер айтады ғой адам бір сильное переживание болған кезде келеді дінге бір нәрсені іздеп
мен ештеңе іздеген де жоқпын переживание де болған жоқ
досым намаз оқиды
бір күні жұма намазға барды сонымен бірге енді қате қате енді кейін түсіндім ғой қате қате алғанымды
жұма намазға барып келдім де мен де намаз оқиын ба дей салдым
о деп қуанып кетті енді дінде де бонусная система ғой
давай мен саған намаз кітап алып берейін сол сені намазға келуіңе не болған себепкер адам сияқты болайын да мен маған сауап болады деді
а маған бәрібір кімге сауап болғаны
и тем более анау досым жақсы саған сауап болсын
әйтпесе сол намаз кітап соншалық қымбат нәрсе емес
ну хотелось сделать приятное мхм былайша айтқанда ол маған мен оған
и сразу әншейін бастап кете салдым
біз ізденіспен келген жоқпын толқыныспен келген жоқпын бір переживаниемен келген жоқпын әншейін
даже мен сол күні азанда тұрып қалаға шығып бара жатқан кезде сен бүгін намаз оқу туралы ойыңа келеді и ертеңнен бастап намаз үйрене бастайсың десе мен сенбейтін едім шынымен
просто ойым болған жоқ анамен жұмаға барып келдік оқып кеттік
а кейін қайтадан намазды қойдым ну қалай
а енді дінге жаңағы намазға келген кездегі кезім ешқандай ойсыз толқыныссыз болса наоборот дінді тастап кетуім наоборот сондай нелермен болды сұрақ қою постоянно
и діннің жауабы қанағаттандырмау былайша айтқанда иә солай ну осознанно келдім дінсіздікке былайша айтқанда
енді дінсіздіктен қайтадан дінге екінші рет келуің болған жоқ па әлі қазір
жоқ ол жоспарда да жоқ соншалықты болмайтын да шығар деп ойлаймын а мен
елең етіп қуанып қалсам сен қайтадан дінге дінге келе жатыр деп пе жоқ құрысын
не бар маған ол жақта менсіз де клиенттері жететін әлем ғой
ыыы жоқ жаңа мен бұны не үшін айтып жатырмын мхм
кезінде мысал үшін менде ұлтшылдық деп айтады ғой неге қазақстанда бәрі қазақша сөйлеу керек жаңа бәрі қазақша болу керек деген сияқты фейсбукке алғаш келгендерім
ы қазір желтоқсан айында фейсбукқа келгеніме сегіз жыл болыпты екі мың он бірінші жылы желтоқсан айында келгенмін
сол кезде мысал үшін ұлтшылдық ұрандарға қосылып айқайлап жаңағы енді барлығын айтпай ақ қойғанда ортақ таныстарымыздың өзін айтайықшы
гаста бар жалғас бар мені қатты троллить ететін одан кейін олармен қырылысатынмын ұлтшылдықты қорғап
одан кейін как раз дін оқу дінге жүрген кезім ол кезде мхм как раз екі мың он бірінші жылы ақпанда бастағанмын намаз оқуды
дін туралы таласатынбыз кәдімгідей қырылысып дінді де ұлтшылдықты да қорғап отыратын тұғым да
и сол кезде ойлаған жоқпын мынау более либеральный боламын деп
то есть менде осы даже соңғы жеті сегіз жылдың өзінде сондай өзгерістер болды да
соның ішінде дінге келіп қайтып кетіп үлгердім жаңағы национализмнен кішкене енді более либеральный нәрсеге кеттім де
оған жоқ саған әсер еткен мүмкін ол жас емес ммм басқа бір ііі адамдардың көзқарасы сенің ортаң мүмкін әсер еткен шығар
енді мен соншалықты біреудің ықпал ететін жаста болған жоқ шығармын ол кезде уже отызға таяп қалған кезім отызға толған кезім
но бәрібір әсер етеді ғой ықпал етеді не әсер етеді то есть олардың уағызы емес мхм олармен қарым қатынас сөйлесу жаңағы именно жаңағы айтып едім ғой пікірталас
сенің пікірталасыңның мақсаты мендегі пікірталастың мақсаты өзінікінің дұрыстығын дәлелдеу емес те көбінесе
бар ондай қасиет иә өзінікінің дұрыстығын дәлелдеп ол тек мен қашан сол нәрсеге сенімді болған кезде дұрыстығына сенімді болған кезде мхм
ал и бір жақсы жерім может өзіме жақсы деп айтатын шығармын менде плюс қарсы аргументті ойланып көру бар ылғи
тупо теріс дей беру емес а вот мынау не айтқысы келді а может мынау мен сол нәрселер де әсер еткен шығар деп ойлаймын то есть
осы бір не бар ғой мысалы ойланып көрейін деп кейде бір біреумен дискуссияда
ойлана бастайсың менде мысалы жас кезімде ондай болған жоқ мен қайта бірдеңені дәлелдеуге тырысатынмын
ал қазір тіпті ұрысқанның өзінде бір ммм таласып жаңағындай м кызыл кеңірдек болып жатсам да
менде анау адамның бәрібір бір енді семя сомнений дейді ғой сондай бірдеңе қалып қояды да сосын мен ары қарай ойлай бастаймын
мүмкін мүмкін бірақ жас келген сайын жаңағы естуді үйренетін сияқтысың иә
білмеймін оны жасқа қаншалықты байланысты екенін иә ы естіп үйренесің
тіпті ең қабылдамаймын дегеннің өзінде сен не айтсаң да ақымақ аргумент
өйткені сенікі дұрыс емес сенікі не есің өзің дұрыс емес өйткені сенікі аргумент деген сияқты бір нәрсе болмайды да ол жерде
а бұл не айтып отыр
ойланып оқу
даже өзіңе қарсы аргументтің өзін ойланып оқу
одан кейін ол мына түсінікке де байланысты сияқты то есть сенде сондай установка бір түсінік бар ма
басқалардың субъективизм мхм мысал үшін бұл менің қазіргі шындығым бұл менің субъективный көзқарасым және басқаларда сол құқық бар мхм
даже ақымақ деп мен даже жеке субъективный не ғой енді ол да көзқарас қой біреуді ақымақ деп не санаудың өзі
даже мен ақымақ деп қарайтын пікірдің де өмір сүруге қақысы бар мхм
және сол нәрсені түсіну ең бастысы сол сияқты да
мен ақымақ деп санасам ол ақымақ деген сөз емес мен просто мен солай санаймын
а на самом деле ол басқаша болуы мүмкін деген сияқты түсінік
и сол нәрсе уже саған бәрібір жаңағы қарсы тарапты тыңдауға үйретеді де
мысалы и сол ойлаймын мен жаңағы жаңа өзгеріс деп отырғанымыз да соған байланысты шығар адам соған қарай уже ойысатын шығар мүмкін
басқа адамдардың да қабылдай алу
и шындық деп мойындамасаң да оның ол шындықтың да өмір сүруге хақысы бар дейді
кейде сондай не қылады ыыы пікірталасқа не қылған кезде
өткенде өйстіп отыр едің жаңағы тұрақтылық жоқ адам екенсің деген сияқты енді тікелей маған қатысты емес жалпы жаңағындай пікірталаста
менің ойымша именно жаңағы неден қорықпау керек те

көзқарас деген нәрсе егер жаңағы менің мысалымдағы нәрсе ғой мысалы менің діни көзқарастарым да жеңілді ғой мхм нақты мықты дінге қарсы аргуменнтердің алдында
егер сондай жағдай болса
лучше соны жеңген мықты болған и то есть орынды болған көзқарасты қабылда да
чем надан сияқты менікі дұрыс өйткені менікі дұрыс деп тұрғаннан гөрі орынды пікір ме сен оны қабылда
өзгеру әлсіздік емес сол қайта керісінше жоқ әлсіз емес ол наоборот сен
кемшілікті кемшілікті мойындаған кезде ғана мықты боласың ғой мхм
кемшілікті мойындамау мықтылық емес қой
сен кемшілікті жаңағындай әлсіз нәрсені әлсіз деп не қылған кезде ол наоборот сенің мықтылығыңды көрсетеді менің ойымша солай
а мойындай алмау ол нағыз әлсіздік
біз бүгін подкастта айтқанбыз өзіміз бір лайт версиясын жасаймыз қатты да м ауыр нәрселерді
талқыламаймыз деп бірақ ыыы бәрібір де қазір түбегейлі соған келетін сияқтымыз жоқ жақсы саясат туралы айтпай ақ қояйық
ііі енді қазіргі жаңа жылдың алдында болғаннан кейін жаңа жылдан бастайық кішкене аздап
біз жас мөлшеріне келдік те енді мысалы есейген сайын біз қалай жаңа жылда емес мәселе эмоцияда просто мхм иә
мхм бұл енді жаңа жыл бір сондай бір символ да эмоцияның қуаныштың бір сондайдың мхм қалай бұрын қабылданды қазір қалай қабылданады
мәселе мында емес біз тәуелсіздік алғаннан кейін немесе соңғы жылдары і жаңа жылды аз тойлайтында емес
былай қарасаң көшеге шықсаң дүкендердегі бір ажиотаж кафе жаңағы қыдыратын орындарда да бәрі эйфория бар бұрынғы
мхм тек біздің ортамызда жоқ та біз сосын ойлаймыз ой ондай жоқ деп а шын мәнісінде бар жастардың арасында да
сенде мысалы қазір жаңа жыл келе жатыр сенде қандай ыыы әсер
дәл қазір әлі әсері басталған жоқ мхм
но бүгін нешесі қарсанында бүгін жиырма үші жиырма төртіне ауды уже мхм
жоқ менде ондай дәл қазір соншалықты бір жаңа жылдың алдындағы бір мықты сезім не жоқ но жақындағанда болады міндетті түрде
а сендер кішкентай кездеріңде елка ыыы шыршаны бір безендіріп үйде құрдыңдар ма
үйде именно шырша құрмаған сияқтымыз
есімде жоқ шырша құрғанымыз но үйді безендірдік

срогын айта алмаймын но бірақ енді екі аптадай бұрын басталатын шығар
өйткені мен кішкентай кезім де қазір есімде енді даже үйіміз жаңа квартирамыз бәрі есімде ғой
ы цветная бумага болған еді ғой мхм содан гирляндалар жасап цепочкалар жасап үйдің мына есіктеріне салбыратып іліп тастайтын тұғынбыз
әдемі мына дождик иә өзіміз үшін әдемі көрінетін және тек қана есікке емес былай өйстіп былай не қылып ыыы салбыратып салбыратып
іліп қоятынбыз үйді айналдыра мхм
одан кейін потолокқа дождик жасаймыз
мақтаға жаңағы нені мақтаны сулап сәл сулап иә сөйтіп потолокқа үйдің бәрі дождик салбырап тұратын
то есть сен енді қазір ойлашы сенің үйіңде сондай қазір ілініп тұр мхм
қағаздан жасалған мхм ең енді советский кездегі сарғыш қағаздар кішкене түсі өңіп кеткендей кішкене мхм
и сосын жалбырап жалбырап мындай жылтырақтар ілініп тұр
ну мишура ілініп тұратын иә
саған қазір әдемі болып көрінетін бе еді ол
маған соншалықты соның көрінісі емес сол көрініс сыйлайтын бір сантимент шығар ол все таки адамның бір сантиментің түртетін шығар ну бәрібір мейрам сезімі де мхм
и егер ол тек қана біз отбасының болмаса жеке басыңның нәрсесі болса соншалықты не болмайтын шығар бірақ ы жаңа жылдың қарсанында всеобщий бір психоз басталады ғой жаңа жыл деген сияқты
менің ойымша ол именно массовость і әсер етеді адамға бәрін массовость иә
иә то есть сенің ғана ііі празднигің емес
көшеге шықсаң бәрі тойлайды иә то есть сенің айналып келгенде бәрібір сен өзіңнің өміріңнен не қыласың ғой
сен көшеге барасың да дүкенге барасың ол жерде жаңа жылдың атмосферасы то есть сен жүрген жерде сол атмосфера сені бәрібір
соңыңнан еріп то есть ериді де жүреді или сен сол атмосфераның ішінде жүресің толып
көшеге шықсаң жаңа жыл ыыы мега центрге барасың ана жаққа барасың мына жаққа арбатқа барасың барлық жерде жаңа жыл
ол біріншіден қазіргі неге
одан кейін опять таки адамның несімен байланысты ол сантиментімен байланысты
екі түрлі менде дәл қазір і жаңа сен жаңа жыл туралы айтқан кезде сол нәрсе есіме
біріншіден бұл балалық шақтан қалған нәрсе екінші қазіргі мхм
балалық шақтан ол балалық шақты мен айтып отырмын ғой жаңа үйді дайындайтынбыз деп мхм
әпкем бар ағам бар інім бар інім әлі кішкентай төртеуіміз отырып алып ооой пысынап отырып жұмыс тұғын кәдімгідей
үйді безендіру біз үшін бір жұмыс өте приятный жұмыс
жаңа біреу ііі қинап заставить етіп істетіватқан жұмыс емес наоборот үйдің бәрін қиқымға толтырып
отырып алып қағазбен кеседі оны желімдеп иә желімдеп жаңағы бір коллективный жұмыс әжептәуір бір командный жұмыс
и үйді безендіруден бөлек утренниктер бар мхм
садикте утренникке не қылып жаңағы түрлі жаңа маскарад д артаньян болып киініп бару абырой
тақпақ айтатын ба едің
тақпақ айтатынмын иә қазір енді есімде жоқ
қандай тақпақ айтқанымыз ара болып киініп баратынбыз ара киінгенім точно есімде
сен ара болып киіндің бе
иә ол балалар әдетте бір д артаньян полиция емес пе уа жоқ д артаньян полиция да боласың полиция болған жоқпын будда сақтасын
но д артаньян болып киінген сияқтымын иә есімде ара болып киінгенім точно есімде
білмеймін ы при этом не қылатын едік қой біз оның бәрін қолдан жасайтын едік қой иә
өзім мамаң тіге алатын болса ол тігіп береді болмаса там біреуге тіктіреді то есть сені дайындайды соған
сен то есть барып ала салмайсың да дүкеннен болмаса прокатқа прокат деген атымен жоқ ол кезде енді ссср дің кезі ғой менің кішкентай кезім
и өте көп
м біріншіден садикте утреннигіміз болады
жаңағы киініп барасың садикте ойнайсың күлесің тақпақ айтасың подаркалар аласың
и плюс мамам неде больницада жұмыс істеді медик болды солардың жаңағы несі елкасы болады
больницада жұмыс істейтін медиктердің барлығы тек өздері жиналмайды міндетті түрде бала шағасын ерітіп келеді
елканы айналып жаңағы аяз ата келеді жаңа таяғымен түртіп қалса елка жанады біз оған мәзбіз
ана жақта біреу қосып тұрғанын ол кезде білмейміз ғой то есть бір сиқырға сенім бар еді де бала кезде
аяз атаға не айтып беріп тақпақ айтып беріп сыйлық алып келіп
то есть бала кездегі жаңа жылды жақсы тойлағаным қазіргі неме де сол жаңа жылға көзқарасыма әсер ететін сияқты
может көңілсіз бір сұрқай немесе трудное детство болып жаңа жылды тойлайтын мүмкіндігім болмағанда может басқаша болар ма еді то есть жек көрер ме едім
мхм то есть балалық шақта менде жаңа жыл болған жоқ
мүмкін сол бұрынғы бала кездегі жаңа жылдың буы шығар қазір
соны айтып отырмын ғой мен екі түрлі қарастырып жатқаным сол ғой
біріншіден балалық шақта жаңа жылымның өте қызық болатыны әр жаңа жылымның өте қызық болатыны
а екінші жағынан
екінші жаңа жыл қазір ол біздің не әулетпен тойлайтын жаңа жылымыз
тоже бір сантимент те адамның сондай несі мысал үшін
жаңа жылда бізде сондай не бар ыыы әкеміз төрт ағайынды мхм сол төрт ағайыннан тараған бала шаға әулет қой енді
солар жаңа жылда жылда ауысып отырады биыл мынаның үйінде болды келесі жылы мына ағайынның үйінде болады деген сияқты
сол күні жиналамыз бәріміз
үй ағайынға толады
төрт ағайынның төртеуінің де нелері енді жұбайлары деп айтайық апам бар жеңгелерім бар бәрі көзі тірі
солар келеді ағайындарым келеді и олардың бәрі бала шағасымен келеді
ооо үйдің іші бала шағаға толады айқай шу
сол атмосфераның өзі қазір ұнайды маған
а сен бағана бірақ айттың і адамдар қазіргі кезде і біз сияқты тойлаған жоқ деп
қалай мысалы ы кеңестік кезде жаңа жыл прямо дүрілдеген жаңа жыл болатын еді де мхм қазіргі жаңа жыл адамдар өйтіп тойламайды ау деп
а өйтіп тойламайды ау деген жоқпын менде
енді фейсбуктен байқаймын енді негізгі әлеуметтік желі ғой қазақстанды айтатын болсақ мхм қазақстанды көбінесе фейсбук арқылы танимын да қазақстан әр жеріндегі
өйткені басқа құралым жоқ басқа жерлерден басқа аймақтардан не қылып отыратын то есть әртүрлі топтардан хабар алып отыратын
и одан кейін күнделікті фейсбуктен тыс офлайн өмірдегі айналамдағы не адамдардан байқаймын сондай бір қарсылық бар да
тойлауға ма
тойлауға біреу діни көзқарастарына байланысты біреуде жаңа ұлттық көзқарас ұлтшылдық көзқарастарымен байланыстырады то есть қазақтың мерекесі емес

смюбсвсбсюсбсбссббсь
діни не енді түсінікті мақұл ол бір несі бар
ұлтшылдық ыыы не қарсылықтың ар жағында жаңа ссср ге деген не өкпе жатқан сияқты то есть ссср дің сіңіріп кеткен
постколониалды травма дейсің ғой
иә сондай бір нәрсе сияқты
ссср дің то есть ссср ге қатыстының бәрінен бас тарта беру мхм
ну даже сондай адамдардың өзінен мен бір нәрсені байқаймын
енді бала шағаның көңілі ғой болмаса көршілер қыдырып ағайын қыдырып келеді ұят болады ғой деп бәрібір бір дастархан жазып жаңа жыл жасайды
ыыы менің көзқарасым
балалық шақтағыдай бір ғажайыпқа сену жоқ естественно енді ол қай жақтан қазір қай жақтан не ғажайыпқа сенесің
а вдруг шынында да вдруг ғажайып болса ше
отыз алты жыл жаңа жылда ғажайып болмаған и отыз алтыншы жыл
иә енді ғажайып өмірімде ғажайып болып көрмегеннен кейін табиғаты қандай болатынын білмейді екенмін оны өтірік айтпай ақ кояйыншы
енді жаңа жылдың жаңа жылмен байланысты ғажайыпқа сенім жоқ жаңағындай аяз ата бір нәрсе деген нәрсеге сенім жоқ но бәрібір маған бұл не ұнайды
мереке ретінде ұнайды не үшін өйткені
көңіл күй көтерінкі болады ғой барлық адамда
барлық адамда
ну почти

сенің айналаңда
мысалы біз ойлаймыз жаңа жыл ол барлығы тойлайтын мереке деп бірақ кейбір адамдар бар ғой мысалы жақындары жоқ бәлкім не баласы жоқ не туысы жоқ мүмкін адамдар не мүмкін ыыы материалдық жағдайы жоқ
түсініп отырмын енді жоқ мен материалдық жағдайды бұл жерде қарастырғым келмейді бізде қазақстанда мысалы ыыы ммм жалғыз адамдар мысалы ер адам болсын әйел адам болсын қарттар болсын өте көп мхм по идее
кемпірлер болсын шалдар болсын мысалы туған туыстары жоқ адамдар да мхм біраз адамдар мхм
енді олар үшін мен ойлаймын ойламаймын бір м керемет мереке қайта оларға әрбір мереке ауыр тиеді психологиялық жағынан
мысалы зейнеткер бір көршілерің ммм бар жоқ білмейміз ғой ну енді бірақ шымкентте ондай жалғыздылықты адамдар жоқ шығар
ой неге
ол стереотип деп ойлаймын
мен мысал үшін бұрынғы жұмысымда енді жаңа жылға тікелей қатысы жоқ
бұрынғы жұмысымда і депутаттың көмекшісі болып жұмыс мхм істеп жүрдім ғой бүрын сол кезде именно жаңағы тұрғындармен тығыз айналысып ы араласып көрдім
ондай драма өте көп бізде әсіресе енді өкінішке орай жаңағы нелерде славян ұлттарында
өйткені оларда бала шағасы жеке тұрып не қылады ғой жалғыз басты нелер өте көп
вот оларда өмірі әдетте өмірі драма да бірақ жаңа жылда ол драманың драмасы болатын сияқты бір
кульминациясына жететін шақтар болады білесің бе бұл енді мен жақтан қаншалықты дұрыс дұрыс емес мен именно соны ойламайды екенмін мхм
то есть і мендегі праздничная атмосфера
иә жоқ мен міндетті міндетті емес деген жақтан қарап тұрған жоқпын мхм мысал үшін жаңа жыл мен үшін праздник пе
сондай көңілді қуанышты мерекеде
енді мен не үшін қуануым керек
ы дәл осы сәт біреудің адамы өліп жатыр ғой или біреуде бұл біреу үшін бұл драма ғой деп мен
өзімнің көңіл күйімді оған жығып бере алмаймын
сознательно емес мен просто ол туралы ойламаймын
мен үшін мерекелік бір жақсы көңіл күй и значит мхм сол мереке мен үшін
то есть мен ондай кезде жаңағындай ойламаймын блин осы сәт қанша адам ауруханада жатыр өлімін күтіп деген әр нәрсені ойламаймын да
менде бір бір ғана түсінік қазір жаңа жыл қуаныш ох бүгін кешке м біздің үйге немесе міне атамның үйіне немесе тәтемнің
мына тәтемнің үйіне келемін
болмаса өзім қазір уже жиналып жатырмын барған кезде мен ағайындарымды көремін ол жерде ағайындар итак жиі жиналады ғой
бәрібір осы поводпен біз қазір жиналамыз оның бала шағалары келеді
мен оларды жақсы көремін мысалы үшін қызы келеді біреуінің баласы келеді о ғалым аға ғалым тәте деп айналып жүреді иә ғалым тәте деп айтады күле беріңіз
то есть маған сол сол ғана позитив көңіл күй менде тек қана позитив көңіл күй болады
то есть ііі мен танымайтын ықтимал былайша айтқанда анау дүниенің бір бұрышында немесе бірнеше бұрышындағы драмалар
маған қатты әсер етпейді даже вообще әсер етпейді менің даже ойыма келмейді ол сәт
енді ондай нәрсе болмай ақ қойсын именно жаңа жылдың қарсаңында біреу нелер де болып жататын болса қатты жаңағындай жақындарымның арасында сондай бір трагедия болса ол әсер етуі мүмкін
а жоқ қалған уақытта болмайды
мен өткенде бір і лонгрид оқыдым да сонда бір кемпірлерге қатысты болды
жоқ ы түпкілікті басында бір кемпір қайтыс болғанда жиырма жыл үйінде жатқан и ешкім білмеген көршілері өйткені ол өзі жалғыз әйел болған да
вообще иісі де шықпаған дейді прямо мхм үйі енді салқын болған шығар ақшасын төлемегеннен кейін трубасын кесіп тастаған да ол жерде вообще отопление өзі болмаған мхм
и жиырма жыл жатқан да кейін анау бір пәтерді нетіп жүріп жаңағы кск акиматтар кіріп қазақстанда емес ол ресейде
сосын журналистер именно зерттей бастайды
жалғыз өзі тұратын мысалы он жыл қайтыс болып кетіп өзінің пәтерінде жатқан кемпір шалдарды анықтайды
і сосын журналистер анау бір
бармендермен сөйлеседі сонда ресейде сонда жаңа эрмитаждың жанындағы бір кафеде бір бармен айтады да бізге бір кемпір үнемі келіп жүретін деп ол өзі бір
крендель ғана алады дейді де сосын бір шәй алады дейді өзі кроссовкиі ескі болатын дейді мхм официанттар бәрі күліп нететін дейді
мынау бірнеше жаңағындай несін кренделін алмаса одан да сол кроссовки сатып алуға болатын еді ғой деп
бірақ өзі айтады екен мен бұрын эрмитажда жұмыс істедім жаңағындай
и оған адаммен араласу керек болған сондықтан бір кафеге барады да ең қымбат болса да өзіне и сосын просто құрып кетті ы келмей қалды дейді
ол өзі айтады екен менің туысқандарым жоқ деп
сонда олар да ойлайды екен де не болды екен ана кемпірге көмусіз қалған жоқ па деген сияқты бірақ ары қарай бәрібір де ұмытып кетеді жаңағындай
и содан кейін мен ойлана бастадым да жаңағындай
бізде де бар ғой енді ондайлар
мысалы біздің келесі пәтерде бар шығар келесі подъездегі жаңағындай адам бар шығар
ііі немесе мүмкін дәл немесе келесі дворда ғана үйде сондай бір нәрсе болып жатуы мүмкін
иә немесе отбасында мысалы бала шағасы жоқ адамдар бар ғой мысалы күйеуі мен әйелі мүмкін ммм
балалар именно салют атып жатқанда немесе аяз ата балаларына шақырып жатқанда ол үшін тағы да проблема болуы мүмкін
ол қайтадан баласының жоқ екенін есіне алуы мүмкін мхм
немесе бір ы жас қыздар немесе ііі ер адамдар ешкімі жоқ
олар қайтадан ол үшін бір сенің көрші жаңағындай қабырғаның ар жағында думандатып жатқанда ол өзінің жалғыздығын одан да қатты сезінеді де
ммм жоқ мен ол нәрсені олай қарамаймын
просто мынандай нәрсені түсіну керек те мынау менің әрине ол опять таки субъективный көзқарасым

трагедия да мхм бір мезетте дәл қазір қазір екеуіміз осы нәрсені айтып отырғанда мхм қанша үйде үлкен қуаныш болып жатыр да қанша үйде трагедия болып жатыр мхм қанша адам өліп жатыр мхм дәл осы секунд мхм
и сен өзің ойлашы сен қуануың сәтте әрқашан осындай нәрсені ойласаң мхм сен өмір сүруің мүмкін емес қой
ол сенің жеке өмірің ғой
менде қуаныш па менде қазір менің қуанышты жағдайдамын ба болды мен қуанышты жағдайдамын мхм
неге мен қазіргі
қуануым керек сондай бір өзіме ну приятный сондай бір позитивный жағдайды
ықтимал сондай бір нелерге мен білмейтін жағдайларға құрбан қылуым керек оны сонда мен қашан өмір сүремін
сонда мен қашан қуанамын қашан мен мейрам тойлаймын ол мысалы сен ойлайсың да ол туралы жай ғана ыыы бұндай жағдай әркімде болуы мүмкін
сондықтан ондай жағдай болмас үшін мысалы жалғыз қалмас үшін ертең сен кемпір немесе шал болып өзің нетпес үшін мүмкін одан кейін әсер ететін шығарсың
мәселе бір бұл жерде аза тұтып немесе бір қайғырып біреу үшін жаңағындай і асан қайғы болу емес
бұл жерде жай ғана бір ойлану бір саған сигнал береді де
ммм мүмкін сен кішкентай болғанда сен өзіңнің жанындағы осы бөлмедегі нәрсені де ғана көресің де мысалы иә мына жерде шырша тұр мына жерде осы ғана саған керек
ал жасың өскен сайын сен уже более глобально ойлай бастайсың
сен мынау қабырғаның м бер жағындағы емес ар жағы мәселелерді де ойлай бастайсың
өйткені ііі үлкен кісілердің жаңа жылға қуанбайтын себебі бәлкім ол миында осы бөлмедегі шырша жаңа апельсин ғана емес ол бәрібір проблемасы ммм басында ертеңгі күнді де ойлап тұрады
мүмкін үлкен кісілер жаңағы чудоны күтпейтін мүмкін жаңа жылды аса қатты да соншалықты қуанбайтыны мүмкін і бір эмоцияның басылып қалатын себебі сол шығар дегенді айтайын дегенім
мхм жақсы түсіндім
то есть дәл қазір мен жаңа жылғы неме жаңағындай ғажайып күту анау мынау несіне қатысы жоқ и мен әлі де қуанамын ол неге
ғажайып күткеннен емес маған просто ол атмосферасы ұнайды мхм
жылда біздің әулетте сондай бір жазылмаған заң немесе не бар тәртіп сияқты нәрсе бар міндетті түрде мен аяз ата боламын
біздің әулетте иә біз алдын ала жаңағы туысқандар жаңа жылға дайындалады ғой
а балалар біледі ме оны
балалар біледі
а вот балалардың маған сонысы ұнайды да
біле тұра сенеді бәрібір
ғалымжан тәте сіз ғой дейді де сен алдына келіп отырасың жаңағы сақал қойып аласың көзіңді жасыру үшін очки киіп аласың соның барлығын түгел жабылып аласың
ғалымжан тәте сіз ғой біз білеміз деп шулап жатады да содан кейін сен жаңа жыл жаңағындай не болып рольге кіріп әңгіме айта бастаған кезде
енді үлкендері сенбейді конечно а вот төрт бес жасар и содан төмендері
жаңағы ауыздары аңқиып екі күйде отырады
сендіріп қалсаң ойланып қалады да сеніп қалады
и маған ұнайды олардың сеніп қалғаны емес то есть бала көңілдерінің өзі ұнайды да мхм
бір таза бір сен айтсаң сене салатын
и специально соған сонша жерден бір аяз ата келіп тұрғаны бір оған бір қуаныш и бір оған бір ғажайып
осы тұрғыда жаңағы қуаныш сыйлауға қатысты сыйлыққа қарай келейік
мхм сен кішкентай кезіңде сыйлық алуды қатты ұнаттың ба аяз атадан
енді не сыйлық болды дейсің құрысын анау қазір соншалықты енді біздің кішкентай кезімізде кәдімгі қағаз коробкадағы не ғой стандартный сыйлықтар ғой иә ссср дің сыйлықтары
жаңағы сыртында қағаз коробка емес даже жасыл аяз атасы бар аяз ата нелердің қапшықта қағаз қағаз қапшық қой сол иә сондағы сыйлықтар ғой
енді ол кезде баян сұлу жоқ қой
ііі енді тақпақ айтып ұнайтын өлең айтып иә барынша тырысып сол үшін а сен білесің бе сол кезде бір
қызық нәрсе болатын қазір есіме түсіп отыр ғой енді ол кезде соншалықты не көңіл аудармаған шығармыз
ссср уже адамдардың бәрін бірдей қылып жаңағы бір стандартпен өмір сүретін еді ғой
мхм бәріміз алатын неміз бірдей мхм
но почему то әрқайсысымыз мысалы біз төрт ағайынды болдық қой төртеуіміз де подарок алып келіп жайратып салып жеке ашатынбыз қарап отырып
как будто бір бірімізбен шатасып кететін или бір бірімізбен өзі стандартный ғой
ұнайтын то есть ы подаркаңды алып келіп жайып тастап ішінен жаңағы тәттісін теріп жеп бір нәрсесін ұнайтын иә
ал қазір
енді біріншіден сыйлық алған ұнайды ма сыйлық берген ұнайды ма қазір
менде бір сондай бір нәрсе бар алған кезде ыңғайсызданамын
кстати мен де де неге екенін білмеймін на халяву бір нәрсені алып незаслуженно болмаса бір адамға ыыы ыңғайсызданамын сыйлық алуға
но бәрібір иә приятный бір нәрсе болады но бәрібір ыңғайсызданып тұрасың блин керек емес пе еді деген сияқты
адам деген сияқты ма
иә ыыы сыйлаған ұнайды
енді сыйлағанда не үшін ұнайды өйткені сен енді
өзіңе түк қатысы жоқ өзің жақтырмайтын адамға сыйламайсың ғой мхм өзің жақсы көретін сыйлайтын адамға мхм өзің құрметтейтін адамға сыйлайсың
а оған мынау енді қазақша қалай айтатынын білмеймін сделать приятное
білмеймін оны қалай аталатынын мен оны оған қазір атау беріп адам неге қабылдай алмайды біреудің сыйлығын
жоқ басқа адмдар қабылдай алады ғой кейбір адамдар мхм но ыыы ну көпшілішгі негізінен ыңғайсызданады ы сыйлық алғанда
білмеймін
ол басқалар да саған сыйласам мен шын көңілден сыйлайтын едім егер сен кішкене бір қысылып қалсаң мен оған ренжіп қалар едім
неге менің сыйлығымды бұл менің шын ниетімді бұл қабылдай алмай жатыр деген сияқты
мхм сен аздап бәрібір кішкене ыңғайсызданып қипақтап нетесің ғой алғанда мхм одан да өзіне бірдеңе алмадың ба мына неге деген сияқты
все таки иә маған сыйлық алғаннан гөрі сыйлық сыйлаған көбірек ұнайды
кімге ең мықты сыйлық сыйладың сен осы жылы
осы жылы
иә ладно осы жылы емес қиындатпай ақ қояйық вообще жалпы
өзіңнің ең мықты сыйлығыңды қайсысы деп ойлайсың біреуге жасаған
біреуге ме мхм
биыл ешкімге сыйлық жасамаған сияқтымын биыл емес жарайды өміріңде

вот мен сені қатқыш деп айтсам сосын сен ренжисің
вот енді қалай сен сыйлық жасамадың биыл ешкімге
или сен тіпті бәріне жасайсың да ол туралы өзің ұмытып қаласың ба до такой степени сен альтруистсің
жоқ айтып отырмын ғой мен ондай нәрсе анықтама беруден қашып отырғаным өйткені ол анықтаманы қаншалықты дұрыс дұрыс емес
или просто жоқ мен қипақтап отырған жоқпын мен есіме түсіре алмай жатырмын
жоқ енді сен жақсы көресің ғой біреуге кімге сыйлық жасағанды
жалпы айтып жатырмын ғой енді жалпы өзіме таныс өзімнің өзіме қатыс болғанда өзіме таныс сезімдер ғой мхм
вот биыл кімге сыйлық жасадым мен и қандай сыйлық жасадым блин бір қатырып сыйлық та жасамаған сияқтымын мен
сен сыйлық жасадың биыл да біраз адамдарға жасадың
ол көбінесе ақшалай да болғанын мен жақсы білемін
иә сыйлық жасадым қазір екі үш сондай ну бір кездері жасаған екі үш сыйлығым не қылып отыр
оларға приятно болды деп ойлаймын өйткені мен сыйлық жасаған кезде мынандай нәрсе сұраймын да ол дұрыс дұрыс емес екенін білмеймін
сен сыйлыққа не қалайсың
то есть ы міне мен саған осылай шештім и ол сол осы сыйлық саған ұнасын дегеннен гөрі лучше сұрай сал мхм
ы андай сюрпризден гөрі оның қалаған нәрсесін алғаны дұрыс деп ойлаймын да
ну типа ол менен сыйлық күтпеді мен келдім де ау уау то есть ана бір секундтік уауынан гөрі оның мхм
мхм ол алдын ала білсе де өзі қалаған өзі жаңағыдай алғысы келген нәрсесін алғаны дұрыс деп ойлаймын
маған жасаған ең күшті сыйлық мхм
м биыл бір алған сыйлығымды білемін ол маған қатты ұнады
сондай бір жиында конкурс ұйымдастырды
и конкурста ұтқан команданың әр өкіліне бес мың теңгелік і подарочный не сертификат берді
меломанға ма
меломанға и то есть екеуге екеуден берді маған он мың мхм сыйлығы түсті
и мен барып барлығына кітап алдым күшті өзім алғым келгенін
биылғы ең есте қалатын сыйлықтарының біреуі осы
одан кейін енді тағы айтуым керек қазір қолданып жүрген мынау телефонымды маған вот осы маған өте приятно болды білесің бе неге мхм
то есть телефонның өзі маған соншалықты бір құндылық емес мхм
ну мен үшін средство связи
маған приятно болғаны и таңғалдырғаны ол адамның осы телефонды мен саған алып берейінші деп екі ай екі жыл бұрын айтқаны мхм
өмірімде көрмеген енді атын айта салайықшы мақұл өмірбек құрбанбаев мхм
сен ол кісіні білесің иә сен оны өміріңде көрмедің бе дейін оған дейін көрмегенмін офлайнда мхм фейсбукте таныспыз
екі жыл бұрын ол маған айтты бір әйтеуір бір посттарын бөлісіп бір нәрсе қылып отыр едім
білмеймін өзі сондай бір сезімге беріліп кетті ме ол айтты мен ғалымжан менен саған бір айфон деп
сөйтіп ну енді не айтылмайды ол жерде мхм
жақсы дедім ну әзілдеп просто әзілдеп айтып не қылдық
сен күткен жоқсың ол саған жоқ
но арада екі жыл өтіп кеткен ол шымкентке қыдырып келді мамырда болу керек қателеспесем

биыл мамырда
и шымкенттен фото салды өй өмеке келіпсіз енді дәстүр ғой мхм фейсбукер келсе шәй беру иә
қолыңызды алып шай берейін өзім жақсы не қылатын фейсбукте жақсы сыйласып сіз біз десіп тұратын адам тем более
е кешке босаймын осында шай ішейік деді
и жаңағы шай ішетін жерін айтып енді өзің де білесің ғой шымкетке барып жүрсің
қай жерге барамыз деп мың вариантты таңдайсың да бәрібір көк сарайға апарасың көбінесе
и сол жерге бардық жолықтық амандаса салысымен сразу несінен шығарып мынау саған екі жыл бұрын уәде еткен айфоным деп беріп тұр
ыңғайсыздандым сонда өзі
ұмытпаған саған арнайы алып келіп отыр соны иә
мүмкін әдейі алып келді
и маған соншалықты оның әншейін бір на халяву бір маған айфон бере салғаны емес именно сондай қарым қатынасы қатты ұнады да
вот сен өмірбек берген кезде сенде ондай болған жоқ иә і қысылу сыйлық алдым деген қысылу болды

болды айтып отырмын ғой мейлі қандай жағдай да болсын
значит сен қысылатының экономикалық жағдайынан емес просто өзің қысыласың иә
жоқ мен мынау маған экономикалық жағын ойламаймын
мхм жоқ экономикалық мынау осы ол үшін там бір құрбандыққа барды ғой баласының ауызынан жыртып
берді ғой анау мынау деген сияқты нәрсе емес но бәрібір сыйлық алып жатқан кезде бәрібір қысылу бәрібір болады
ммм но бірақ бәрібір мен бір дәл осы сыйлықты алған кезде сондай бір і риза көңіл болды менде
осы екі сыйлық биылғы и өзімнің есіме түсіре алатын алған
жаңағы он мыңдық сертификат и осы
біз бағана айттық қой біз негізгі біздің подкастымыздың мазмұны адамның ііі өмірге көзқарасының өзгеруі болады
мхм жақсы мақұл сол біз мысалы
неге біз қазір мен жасқа қатысты көп і ойланамын өйткені біз қазір дәл ортасындамыз
біз ыыы жаспыз деп те қатты айта алмаймыз біз қартайдық деп те айта алмаймыз
сол кезде бір ы белгілі бір уақыт болатын шығар мен жиі мүмкін ойлануым сондықтан шығар
мен сенен сұрайын дегенім жаңағы енді өмірге көзқарасың деп айттық қой сыйлықты айттық жаңа жылды айттық енді жұмысты айтайық
мхм мысалы жас кезіңде тым жас кезіңде жұмыс саған бір ақша табудың бір ііі мүмкін ммм несі шығар жолы
мхм ал қазір сен жұмысқа қатысты қалай не ойлайсың
ол әлі де саған бір тек қана материалдық ыыы игілік әкелетін нәрсе ме әлде басқа ма
бұл дәл жұмысқа келген кезде м жасқа түк қатысы жоқ просто әр кезде істеген жұмысым әртүрлі болды
енді бұған дейін істеген жұмысым бір енді барлығын жаман деп айтпаймын
университетте жастар комитетінде жұмыс істедім ну жақсы енді жақсы коллективте ұнады жастардың ортасында жұмыс істедім
и өзім де ол кезде әжептәуір жас болдым ғой біраз қазіргіден салыстырғанда ол жақсы болды

депутаттың көмекшісі болып жұмыс істедім тоже жақсы жұмыс болды өте пайдалы көп пайдасы тиді
жалпы менде жаман жұмыс болмаған сияқты
вот енді қазір әр жаста қазіргі жұмысымды айтатын болсам
бірінші жұмысым иә экономикалық несі бәрібір басым болды
жаңадан оқу бітірген жұмыс істеуің керексің ақша табуың керексің анау мынау басқа жақтары бар
депутаттың көмекшісі болып жүрген кезде иә материальный жағдай да не материалдық жағдай ііі то есть жағы сол жұмыстың бәрібір маңызды болды бірақ жұмысым бәрібір ұнайтын
то есть тек айлық табу үшін ғана баратын жұмыс емес ну қалап өзің ұнайтын жақсы жұмыс болды
ол жағына енді басшылығыма да мысал үшін риза ретінде риза көңілмен айтуыма болады өйткені жағдай жасады жұмыс істеуіме мхм
то есть қаншалықты продуктивно қаншалықты эффективно жұмыс істегенімді білмеймін но жалпы дұрыс жұмыс істеуіме жағдай жасады
то есть ол жұмысыма да шағымданбаймын но ол жерде де материальный не соңғы орында болған жоқ

материальный жағы соншалық не емес

ұнайды просто жұмысым ұнайды
е төлемей қойса да істер едім деп өтірік айтпай ақ қояйын
енді өмір сүру керек ыыы табыс табу керек бәрібір материалдық жағы ол ешқашан енді күн тәртібінен түспейтін нәрсе ғой мхм
бірақ жалпы жұмыс ұнайды
жалпы емес негізі ұнайды
мен как раз саған сұрақ қояйын дегенмін мысалы жиырма жасыңда саған одан да көбірек зарплата берсе сен басқа жұмысқа кетіп қалуың мүмкін еді иә
мысалы қазір саған басқа бір жұмысты ұсынса мхм зарплатасы бұдан жоғары деп сен ойланасың егер саған ұнамайтын болатын болса мхм
мен мысалы өзі сен осы жылы өте қатты ең қарқынды жұмыс істеген адамдардың бірі шығарсың өйткені қазақстанның ана жерінде мына жерінде мхм мхм м шапқылап күндіз де түнде де жұмыс істедің біраз
мхм ну реально өте көп сырттан да көп байқалады
өзіңде де бір і кәсіби тұрғыдан ыыы өсуің көп болды мхм
иии мен мысалы ойлаймын саған қазір шынында да зарплатаңды тіпті келесі жылы осы дәл осы жұмыс орныңда кемітіп берсе де сен дәл осы жұмысты тура осындай құлшыныспен жасайтын шығар деп ойлаймын
мүмкін просто мынандай нәрсе бар да жұмыс
дәл қазіргі қарқынмен енді қаншалықты қарқынды жұмыс істеп жүрген коллективіме командама белгілі шығар мен сырттан қарап баға бере алмаймын ғой өзіме
ну жақсы көріп ұнатып істеп жүрген бір себебім не шығар мен бұл салаға жаңадан келдім ғой мхм то есть жаңа нәрсе мхм
а любой адам жаңа нәрсеге келген кезде құлшыныста болады талпыныста болады бірақ уақыт өте келе бәрібір саябырсиды ғой
мен оны бұрынғы жұмысыммен салыстырып айта аламын
екі мың он екінші жылдан бастап екі мың он бірінші жылдың күзінен жарайды сайлау өтті әрі қарай
екі мың он екінші жылдан бастап жұмыс істей бастадым
ыыы екі мың он бестен кейін бастап бәрібір
сұмдық құлшыныспен жұмыс істейтін тұғым
ол кезде даже материальный анау мынау бір төлейтін айлық жағы оншалықты маңызды да болған жоқ просто мен жұмыстан кайф алатын тұғынмын
не жұмыс а сенде біраздан кейін бұл басылуы мүмкін иә осы бір сенің менің ойымша мүмкін жұмысқа деген ынтаң
а ол мен жаңа нәрсені қаншалықты не боламын то есть бір нәрсені қайталап істей беремін бе или әрі қарай жаңа нәрсе өсіп өсіп не қылып кете беремін бе менің ойымша ол жақын арада болмайды
өйткені мен бұл салада үйренуім керек нәрсе өте көп те мхм өте көп мен білмейтін нәрсем әлі тола
и оның бәрін меңгеріп болып ну мен үшін мына салада соншалықты жаңа нәрсе қалмады деген неге этапқа дейін жету үшін әлі көп жыл бар
сондықтан мен ойлаймын бұл салада егер қалатын болсам осы команда осы саладағы қалғым келеді болғым келеді егер ол әрі қарай жалғасатын болса ұзақтау жалғасады
енді мен депутаттың көмекшісі ретінде ол саланың бәрін көріп қойдым демеймін но үш төрт жылдан кейін примерно уже жұмысым қайталану несіне қарай өтті де
жаңа нәрсе азайды мхм
то есть жұмысқа бара жатқан кезде не істейтініңді не білетініңді не қылатыныңды уже білесің күнделікті бір жаңа тірлік и одан кейін уже құлшыныс та азайды
күнделік тірлік болған кезде ол жерді жоқ жаңалық жоқ бола бастады уже сен адамдарға көмектесетін едің ғой ол жерде
иә адамдар өзгерді ғой сен қайта қайта бір адамға барып бір қап ұнын ыыы бір жәшік жаңағыдай майын алып бермейсің ғой мхм
енді адамдар өзгеретін еді ғой неге онда сенде бір ііі адамдар өзгерген жоқ қой
адамдар өзгерген жоқ қой өзгерген жоқ па жоқ сол округ қой
мен тіпті
бірнеше жыл бойы адамдар сол бір көмекті алып отыра береді ме негізі көмек алып тұратын определенный бір контингентің бар мхм
и мен көбісін енді дәл қазір біраз есімнен шығып қалды поименно білетін тұғым
көм көмекке мұқтаж адамдар да даже мен список жасаймын ғой мхм әр мейрамда ол депутат әр мейрамда өзінің жаңағы
сайлаушыларына өз есебінен ұн қант май шай там и ақшалай міндетті түрде қасына ақшалай несі жүреді мхм продуктовый набор береді ақшалай
соны список составить еткен кезде біз былай істейміз адам көп қой иә а сен бір берген кезде жүз елу екі жүз адамға беруің мүмкін максимум мхм
и келесі жолы басқа жүз елу екі жүз адамға беруің керек болады мхм
и сондай бір тұрақты көмек алу керек категориядағы адамдар болады но оны списоктен ешқашан алмауың керексің ну просто ол сен көмектеспесең ол аштан өледі мхм ну соншалықты жағдайы нашар
то есть сол список жасаған кезде мен уже жаңағы списокке аты жөнін оқып отырып оның түрін дауысын
тұратын адресін бәрін білемін
то есть тұрғындарымды мен өзімнің именно жүз пайыз емес шығар именно көмекке мұқтаж или тұрақты араласатын тұрғындарым соншалық жаттап алғанмын
жаңа адамдар жоқ ну просто жоқ
и даже мен оның қайсысының қай кезде менен не сұрап келетінін білетін тұғым
жұмыстан кайф алу уже жоқ мхм
соңғы екі мың он алты екі мың он жеті екі мың он сегіз менде ол жұмыста жұмыстан кайф алу болған жоқ
а сенесің бе мен екі мың он екіден бастап примерно сол екі мың он алтыға дейін кәдімгідей жұмыстың процессінің өзінен кайф ұстайтын тұғынмын
ох мен осындай бір нәрсе адамдарға көмектесіп жүрмін осындай бір проблемаларын шешудің басында жүрмін деген сияқты а оның жасқа қатысы жоқ ешқандай
сіңіре аласың мысалы бұрын і жылдамырақ жаттап алатын едім қазір кішкене ммм симайды немесе бір
менің бұрынғы жұмысымда көбінесе немен практикамен көбірек байланысты болды мхм
сондықтан жаңағы памятьт і көп не қажеттелген жоқ шынықтырмадың иә шынықтырған жоқпын
а сен өткенде бір күзде айтып қалғансың да мен бір нәрсені жаттау үшін маған өте тым қазір ауыр түседі деп
менің дәл қазір менің мынау жұмысымдағы бір қиындығы мхм ммм жаттауым керек оқып біліп жаттауым керек нәрселер өте көп
то есть информация мхм бұл жерде негізгі нәрсе информация жаңағы бюджет кодексі болсын бюджеттің басқа шарттары нелері болсын госзакупки мысал үшін
госзакупки мысал үшін маған әлі де қызық қатты қызық мхм
өйткені жаңа нәрсе меңгеруім керек үйренуім керек білуім керек нәрселер өте көп
но мендегі қиындық именно сол жаңағы менде қазір память өте нашар

а бұрынғымен салыстырған кезде нашар память ім
мысалы қазір кітап та оқисын ғой ііі бірнеше мысалы он бес жыл бұрын сен кітапты не үшін оқыдың
қалай оқыдың қазір мысалы кітапты не үшін оқисың қалай оқисың және қандай айырмасы бар ма жоқ па
он бес жыл бұрын қалай оқып қалай қызыққаным есімде жоқ енді он бес жыл бұрын не оқыдың мысалы жалпы өзің мен тарихи кітаптарды оқитынмын мхм ұнайтын

сен просто тарихты өзің жақсы көресің сол үшін тарихты оқитынсың иә
қазір көбінесе жаңағындай ойланып отырып бір өмір туралы жаңа ну мысал үшін оруэллды оқысаң
философия соншалық ну оруэллды оқысаң деген мәселе ы кант немесе сартр немесе емес қой иә түсініп тұрмын иә ну жалпы
мысалы бұрын сюжетіне назар аударатын ба едін әлде мораліне назар аударатын ба едін
қазір несіне аударасың мысалы сен оруэллды оқыдың ол жерде сюжет есіңде қалды ма әлде
сюжеті одан кейін өмірмен ііі шынайы өмірмен байланыстығы шығар
і көркем әдебиетті оқимын көркем әдебиетті оқимын бірақ соншалықты өмірмен соншалықты байланысы жоқ меніңше
оруэллдың өзі көркем әдебиет емес пе
а өмірмен тікелей байланысты ғой
байланысты иә ксро ғой тұнып тұрған иә
северная корея ксро
ну жалғыз ксро ғана емес жалпы авторитарлық барлық елдерді қазақстанның өзін келтіруге болады өте жақсы оруэллмен мхм иә
енді сол система ғой бәрібір мхм ксро несі системасы ұнайды өйткені ол шынайы нәрсе скорее всего шынайы өмірмен қатысты тіпті көркем әдебиет болса да шынайы өмірге көбірек жақын нәрселер мхм
содан кейін шығар сол нәрсені
так енді ақырындап экхарт толлеге келдік енді
ііі қазір енді
мысал үшін мен поэзияны онша жақтыра бермеймін мхм
өмірге соншалықты несі жоқ сияқты
ііі сен поэзияны бұрын жақсы көрмейтін бе едің әлде вообще басынан бастап
бұрыннан соншалықты не қылмаймын содан кейін ақындарды көп оқымағанмын мағжанды оқығанмын ұнайды
енді көп оқымағаннан кейін деп біреулер айтатын шығар мүмкін оқығым келмеген просто
маған бір сылдыр сөзі бір пафосы бір романтикасы көп шынайылығы аз нәрсе сияқты да поэзия деген
а маған шынайы нәрсе көбірек ұнайды
ну мысалы бродскийді алсаң ондағы шынайы мен бродскийді оқымағанмын сразу айта салайын
айтып отырмын ғой мен поэзиядан өте аз оқығанмын өте
қазір айтамын ой жұматай жақыпбаев
міне өте шынайы маған қатты ұнайды
ы мен саған бір нәрсені айтайын өй сен сен бе поэзияны жақтырмаймын жақсы көрмеймін деп айтқан адам дейтін шығарсың
баяғыда қазақстан телеарнасында аңсар деген бе бір передача болатын
әр санында жаңағы әр ақынның өлеңдерін оқитын
жаңа ақындардың ба
жаңа ақын ескі ақын білмеймін әртүрлі
и бір жолы бір ақынның әдемі өлеңдерін оқып жатты лирика әдемі бір сондай
ей мынау кім елки палки не деген ақын мынау не деген шынайы бір боямасы жоқ әдемі нәрсе ғой мынау деп оқуын тыңдап отырдым отырдым
и соңында бұл жаңағы шығарылымда осындай деген ақынның мынандай мынандай өлеңдері оқылды деп жүретін и жұматай жақыпбаев дегеннің несін оқыдық бұл санда деп айтты
қатты ұнап қалды
іздеп барып оқыдың ба сосын
іздеп барып оқыған жоқпын іздедім
таппай меломаннан іздеймін ана жақтан заказ беруге болады ма десем ол жақ танымайды
төрт жылдан кейін бе бес жылдан кейін бе тауып алдым
и мынандай қызық болды
басқа жұмыспен қалтамда өзі бес жүз елу ақ теңгем бе бар а жоқ өтірік айтып отырмын мың бес жүз теңгедей бар мхм қалтамда
мың бес жүз теңгедей бар и оны бір нәрсеге жаратамын деп үйден мақсатты түрде шыққанмын жолда мега центрге кірдім
соның бірінші этажында астында меломан кішкентай ғана бір угологында еді тұғын
өзім күтпеген жерден қарасам жұматай жақыпбаев ләйлә деп не жырының жинағы енді ол өмір бойы ләйлә деген адамға ғашық болып өтті ғой мхм
кәдімгідей біртүрлі болып қалдым да
сөйтіп қарасам мың төрт жүз бір нәрсе теңге деген соны сатып алдым да жаңағы мақсатты жоспарлап шыққан жұмысымды тастап ләйләні алып үйге қайтып кете салдым
і жұматай жақыпбаев ұнаған то есть айтқым келіп отырғаны и мағжан жұмабаев ұнаған
студент кезімде шаханов қатты ұнайтын қазір шахановты онша ұнатпаймын
жек көрмеймін но өлеңдері шынайы емес сияқты бір ооо бір ооой шіркін апатай ау
деген сияқты ну білмеймін шахановтың поэзиясы қазір маған ұнамайды мхм
так енді достыққа қатысты бір неңді айтшы ііі
қалай қабылдайсың достық дегенді мысалы бұрын сенің кезіңде вечер откровений дейсің ғой
қарқаралыдағы сұрақтарды қоятын едім онда анау костердің басындағы ааа это не откровение
достықты сен мысалы қалай қабылдайсың
сен үшін достық деген не
мен үшін мен үшін достық деген досым оған құрметім
сенде әлі де сол то есть екі досың бар ма дорожить деген нәрсе бар ғой мхм чем ты дорожишь или кем
значит сондай адамың бар болса значит ол сенің досың
сенің достарың анау бала кезінен келе жатқан әлі екі досың ба сол
екі дос деген қашан айтқаным есімде жоқ сен қарқаралыда мен сұрағанда сонда сен айттың ең жақын достарың кім дегенде сен айттың мүмкін мен оларды көрмеуім мүмкін олар астанаға көшіп кетті дедің иә
жоқ бала кезден емес
і студент кезден
ол досыммен әлі де доспын
өте жақсы доспын және астанаға барған кезде міндетті түрде жолығамыз мхм үйіне қонамын
ол әлі де өте жақсы досым несі кеңейген жоқ па әлі екі адам сол иә
ммм былай ғой егер қазір мен екі адам үш адам деп айтатын болсам
басқалары ренжіп қалады басқа мені дос деп санайтындар ренжуі мүмкін
менде ондай не болған жоқ өзгеріс болған жоқ сан жағынан
а может даже көбейді
то есть көбейгенде қандай мағынада студент кезде сол талғат ербол барлығымыз бірге дос болып араласып жүрдік
студенттік өмір біткеннен кейін де ол кезде менде жаңағы байжансайлық кластастармен байланыс үзіліп қалған біраз уақыт
енді байжансайдың жаңағы несіне байланысты ол әркім әр жаққа көшіп кетті мхм
но екі мың он бесінші жылы бәріміз жиналдық аяқ астынан бір бірімізді тауып алдық әйтеуір
содан бері жақсы араласып келемін қайтадан яғни көбейді
бұрынғы достарыңның есебінен иә
мен өйтіп сұрап отырған себебім өйткені адам ыыы ну бір көпті көрген сайын көргеннен кейін бе мүмкін ол ыыы м әртүрлі жағдайларда жалаңаштай бермейді жанын мхм
мысалы сен қазір жақсы бір көзқарасы сенікімен сәйкес болуы мүмкін мхм
ііі мүмкін бір қызығушылықтарың бірге болуы мүмкін
мхм мүмкін қазір тіпті бір біріңді қолдауың мүмкін бірақ ол дос деп айтуға білмеймін енді келмейтін шығар оны
ол сенің әзірше мысалы сен онымен қазір бірге жұмыс істейсің бәлкім мхм тіпті қазіргі командаңдағы адаммен иә мхм
бірақ жұмысың айырылып кетсінші бірнеше ііі жылдан кейін ммм сендер бәрібір екі жаққа кетесіңдер әртүрлі бағыттарың өзгеріп кетеді
ал мысалы ана жақтан келе жатқан дос ол бәрібір маңызды емес сен қандай қызметтесің немесе мхм
немен айналысасың саяси көзқарасың әртүрлі мүмкін экономикалық жағдай ол маңызды емес мхм ол бәрібір сенімен дос
сен кезінде оған бір ы жаныңды жалаңаштап алдың ол сені көрді мүмкін осындай күйіңде аха ол сенің ішіңді кішкене жақсы біледі бәрібір де
мхм сондықтан ол сенімен қазір бәрібір дос болады сен оны бес жыл көрме жеті жыл көрме ол қайда көшіп кетсін қайтадан келгенде бәрібір де қайтадан бірге қаласыңдар мхм
ну вот а одан мысалы қазір мысалы сен бір адамға тіпті қазірдің өзінде екеуіміз сөйлесіп отырмыз вроде бы откровение дегеннің өзінде бұл откровение емес по идее иә
сен өзің айттың енді мхм
тіпті сен қазірдің өзінде маған ашылмайсың
но енді не ашылу қажет екенін білмеймін и ол ненің өлшемі екенін
мен ешкімге жүз пайыз ашыла аламын деп айта алмаймын
даже ерболға жүз пайыз ашылмауым мүмкін

мүмкін просто бір ыыы өзгерту үшін емес бір проблемаңды шешу үшін емес жай ғана айту үшін айту болатын шығар
ыыы енді оның өзін жүз пайыз айта алмайтын сияқтымын
нені айта алмайсың мысалы
а вот мынаны деп қазір подкастқа бәрін айтып берейін
но өзім ойлаймын что жүз пайыз бәрібір ешкімге ашыла алмаймын жүз пайыз
а может менің өзіме неприятный шындықтар бар шығар вдруг
мен ойлаймын даже ондай нәрсе көп адамда бар
и ербол да маған мысал үшін жүз пайыз ашыла алмаса оны маған сенбегені маған достығы емес деп қабылдауға болмайды это нормально это нормальный нәрсе
жоқ мәселе і но а жас келгенмен достың саны азаяды көбейеді деген нәрсені білмеймін ыыы ол азайып көбейсе
мынандай нәрсе бар да одан кейін мына нәрседен мен көбінесе қашуға тырысамын
вот вот именно осыны жас и тәжірибемен
мен сенімен жасқа қатысты көп нәрсе келіспей отырдым ғой бағанадан бері мхм
именно жасымен адамның несімен
тәжірибемен келетін нәрсе шығар
жаңа эмоцияға беріліп көп нәрсені артық айтып қою деген сияқты
и соның біреуі соның бір мысалы

мынау адам деген керемет бұның кемшілігі жоқ анау мынау деп сондай нәрсені көбінесе байқайсың да
а тут ы қазақ айтқан сияқты адамның көңілі бір атым насыбайдан қалады
то есть сондай көңілің қалған кезде оның бүкіл кемшілігі ақтарылып төңкеріліп қалады
қай жақта жүргенсің сен соны осы уақытқа дейін оны соның бәрін байқамай
а вот сондай кезде сен уже оның бүкіл кемшілігін көріп шығасың
а хотя оған дейін ешқайсысын көрмегенсің или көз жұмып келгенсің
то есть ы адамға деген көзқарасың нең сондай
сын сағат дейміз бе жеме жемге деген сияқты сондай бір і сондай бір сәттерге де байланысты сияқты менің ойымша
и мәселе сонда и сондай нәрсеге келген кезде соның бәрін бүкіл кемшілігін ақтарып тастап бас сүзіп кетесің бе или даже сол кезде дос болып қала аласың ба
вот именно мен айтайын деген мәселе сенің сенуіңде сенбеуіңде емес а просто қабылдау
сондай бір білмеймін ы мүмкін сорақы мүмкін ақымақ мүмкін топас мүмкін сондай мақтаншақ бірдеңе болуы мүмкін бірақ сен оның досысың и сен оны солай қабылдайсың онда тұрған ештеңесі жоқ
ммм білесің бе даже мен қазір енді бұған дейін ойланып көрмеппін бұл жағын
даже адамда бірнеше біреулер айтады ғой сондай романтикаға күлкім келеді кейде адамда жалғыз ғана дос болады және барлығы
мен осындай абсолют жалғыз да емес жо жо жоқ мен әлі сөзімді аяқтаған жоқпын мхм иә мен кіріспесімен айналыстан ар жақтан орағатып алып келе жатырмын ғой кеңінен
әр сен әр қырыңның то есть әр қырың немесе әр әңгімелесің ортақ тақырыбыңа қарай адамда дос бірнеше болады
ммм сен бір досым деп санайтын адаммен сөйлеспейтін немесе сөлесе алмайтын нәрсе келесі бір досыңмен сөлесу
мысал үшін өзің де сен жақсы танисың назгүлді мхм
ммм өте көп ыыы енді сырластық деп айтуға болады ма көп әңгімелестік дос ретінде
көп жаңағы пікір алмасып мысал үшін
а может мен назгүлмен сөйлесетін нәрселерім ерболмен сөйлесе алмайтын шығармын и керісінше
хотя енді айтсам күлерсің өйткені өзіме де күлкілі де назгүлмен бір екі рет ренжісіп қалған кезіміз болды
ренжіскенде қара даже күлкілісі сол оны ренжісу деп айтудың өзіне
әйтеуір оған бір нәрсе ұнамай маған екеуіміз екі жаққа қырсығып қала саламыз
сен биік пе мен биік пе деген сияқты сөйлеспей жаңағы не фейсбуктен басқа жерде

жоқ отписка жасамайтын да шығарсың соншалықты
сөйтіп е не болды сол не а иә кейін түк болмады то есть
даже неден басталғанын білмейсің мхм
просто каприз сияқты жаңағы қитетпе қырсық мінез
ал менің ойымша назгүлдің мен үшін достығы да сонда
мен оған сөйтіп қитығып қырсыға аламын өйткені ол менің досым
вот достық деген сол емес пе ол достық деген мен ыыы левый бір маған түк қатысы жоқ болмайтын бір болмағырларға өйтіп қитыға алмаймын
вот мәселе сенің қабылдауыңда ғой оны маған қызық емес оларға мінезімен иә
мәселе сен оған бір жаңағындай сырыңды айту емес вот просто қабылдау
м назгүл қандай сен оны қабылдайсың ол сені осындай қырсық қитықпа мінезіңмен қабылдайды а вот осындай нәрседе мысал үшін айтып отырмын ғой
мен даже қазір сол кезде біз мына соңғы есіңде ме осы көктемде ме назгүл мхм не қылды ғой барлығыңды үйіме шақырамын иә иә ғалекенмен достасуыма байланысты иә
а вот сол достасып енді оған дейін де дос болдық а ол кезде неге қитыққанымызды білмейміз
а сендерде ол кезде шынымен де бір достасу бір акция болып па еді
иә мен ойлаймын ол қалжыңдау деп жоға
фейсбуктың ең үлкен жазасын қолдандық қой бір бірімізге лайк басыспай кеттік қой
енді ол маған ешқашан лайк баспаған ол сондай өте нашар адам
жалпы мен оған лайк баспай қойдым ғой
жаман жазаладым
мен үнемі бір постын қарап қалсам назгүлдің иә астында иә бірінші ғалымжан тұратын иә
енді а вот кейін екеуіміз сөйлесіп ыыы қайта әңгімелесіп не қылып жүрген кезде екеуіміз де шынымен былай жасандылық емес неге қитығып калғанымызды неге жаңағыдай қырсығып қалғанын есімізге түсіре алмайдық
но точно бір нәрсе сондай болған
то есть сондай нәрсе де бірінші жаңағы иә сен қитыға алатын мінезіңді көрсете алатын досың ғана
даже мен көп адамға ренжімеймін потому что маған ренжитіндей ол адам ешкім емес мен ренжуге болатындай
а досыма ренжи аламын досыма қитыға аламын мінез көрсете аламын
но сырымды да айта аламын а енді мен дәл қазір ерболды жаңағы талғатты досым деп отырып назгүлді айтпасам әділетсіз болады назгүлді мен досым санаймын
біреу жаңа дос функциясын қайта біреуінде ешкім жоқ деп айтамыз ғой
ол қайта керісінше барлық адамдарға мүмкін сырын бөлісіп і бәрін жаңағындай қолдау керек болса оны қолдап немесе өзі біреуге сүйеніп
мүмкін ол сол функцияны бәріне бөліп жіберетін шығар біз айтамыз онда дос жоқ а на самом деле ол бізден әлдеқайда мүмкін кеңірек адам шығар
жүз досы бар ма иә
енді ондай да бар ғой енді
енді мен кез келген адаммен отыра қалып сырласып кете бермейтін болғандықтан
кейде кстати бар ғой сырласуға қатысты бір болады мүлдем бейтаныс адам бір кезде отырасың отырасың да білмеймін какой то бір нетіп қалады да щелчок болып сосын
жайып саласың ба иә
сенің айтқаныңды мен қайталай бастайтын сияқтымын ол жасқа байланысты сияқты
бұрынырақ менде болатын мхм
ол отызға толмай даже жиырма беске толмай шығар жас кезімде вообще жиырма бес там жиырма төрт сол жастарымда
и сондай кезде бір нәрсе болатын
шертіліп кетеді ме білмеймін
иә тарқатылып кетеді де содан кейін ертеңіне жынды адам ұқсап не үшін айттым мен соны кім ол вообще сондай нәрсені
и именно жаспен тәжірибемен не үшін байланыстырып отырмын сондай сондай ойлардан кейін қазір уже ойланасың
мхм жаңағыдай уже сезімге беріліп кетпейсің де и білесің ертеңінде отырасың жынды адамға ұқсап кім ол маған не үшін сонша ақтарыла қалдым мен осыған деп
ол басқаша түсініп қалып барып біреуге айтыватқан шығар ол даже маңызды емес
просто ертеңіне жаңағыдай кішкене сезімің қайтқан кезде отырып не үшін айттым мен соны керек пе еді маған осы
то есть иә ол жаспен тәжірибемен келетін нәрсе уже бұрынғыдай жаңағы сезімге беріліп кез келген адамға ақтарыла салмайсың мхм
енді саған енді сенімен сөйлесіп отырғаннан кейін
қалай қабылдайтынын білмеймін сен де бір не сырласуға әңгімелесуге болатын жақсы досым ретінде мен қабылдаймын шынымен
ммм небезразличный дейді ғой сенің мен туралы пікірің и сенімен қарым қатынастар маған бәрібір емес
то есть сондай тізімімдегі адамымыз иә енді тізімім жоқ арнайы бір жерге жазып жүрген но солардың қатарында барсың мысал үшін
саған бір нәрсе болатын болса жағдай болатын болса мен міндетті түрде уайымдаймын
мен оны үнемі байқаймын то есть
именно саған мысал үшін қатпыштық жоқ мхм
назгүлде сондай бір жағдай болатын болса мен уайымдаймын ерболда болса уайымдаймын талғатта болса уайымдаймын
енді басқа адамдарға қатып қалдым демеймін басқа адамдар да енді адамсың ғой қанша дегенмен
ойлайсың блин осы жақта дұрыс болып кетсе екен не көмектесе аламын не көмек бере аламын жақсы болып кетсе екен
тілектестік әрқашан бар кластастарыма да бар жаңағы енді сен білетін нәрселер енді сен белетін орталардан айта беретініміз одан не тәттішайлықтарым бар
әрқайсысы қымбат маған мысал үшін жақсы көремін барлығын
барлығына бар но жаңағыдай өзін қатты жақын тартып досым санайтын адамдарға бәрібір басқаша
айтпақшы бар ғой жаңа жылда мысалы бір болады ғой сағат он екіде енді білмеймін сендерде ну бала кездеріңде болды ма ондай болған жоқ па сағат он екі болып қалғанда и қазір бар ма ол жоқ па
қазір жоқ жоқ ондай ғажайыпқа уже сенетін жастамын деп ғажайыпқа емес
просто тілек айтатын ыыы тілек айтатын жоқ дәл қазір ешқандай тілек айтатын ондай не жоқ
но бала кездегі не есіме түсіре алмай отырмын қазір
то есть ы жаңа жылғы қарсанында или там он екі соғайын деп жатқан кезде тілек айтып жатқан кезім что то есімде жоқ
жаңа жылдары но бәрібір иә бір жаңағындай аяз ата ғажайыпқа сенгенім рас кішкентай кезімде
аяз атаға да сенгенмін оның түртіп қалса елка таяғынан жанатынына да сенгенмін
тілекті айтқан себебім ыыы енді адамдар бәлкім осы подкастты жаңа жылдың алдында мүмкін жаңа жылдан сәл кейін ы тыңдайтын шығар і подкастты жаңа жылға дейін саламын
мхм сондықтан бір тілек айтатын болсаң мысалы өзің тыңдап отырған адамдарға не тілер едің
мен қазір мына нәрсені тілеймін десем
өзіме қалайтын бір нәрсені бір навязывать еткендей боламын да
лучше олар өздері тілесін и мен соның орындалуына тілектес болайын
іштей может жаңа сенетіндер болса да сондай нәрсеге бір шын сенетіндер болса іштен тілек қылсын а мен соның орындалуына тілектеспін
жақсы онда і мен тілесем қазір тыңдап отырған адамдарға мхм таңғажайыптарға сену қабілетін жоғалтпасын деп тілер едім
дәл жақсы жақсы жақсы

сау бол деп айтпайсың ба
ыыы сау болыңыздар келесі подкастта ой кездескенше